La two way a can affect our health if you eating food because a good to eat but you can’t eat any food if you eating food or you eat food today a run your stomach or a affect a a shake you a mean a na good for you but when you eating food you see your body coming up fine la one la good food to eat so you gatto take it ley two way either ley one na good for you or ley one here good for you so ley one la will affect our health <hesitation> you forget la one and eat ley other food neh la will help to help you help to keep you healthy.